لا والله ما اذكر <hesitation> أي شيء طريف يعني لكن <hesitation> في العموم الحمد لله أني حياتي مرة <hesitation> هادية و ضعيفة و الحمد لله، <hesitation> ما بها شي <hesitation> يضر أو شي يوجع. أنا وايد راضية و وايد مستانسة بحياتي الحمد لله.